Ireo fangarine, pi- a fangaro hita ambonine pizza, a <hesitation> igny patiny vi- iny patiny igny vita ame lafarine, de magnaraky misy saosy tômaty da magnaraky misy <hesitation> tam- <hesitation> tongolo, da aveo misy akoho asiasia hena, asia sakay, zay